Mi settan malla he'a frutji man kala komi mari fuu mi taitan dum nden mi heba unordu mi loppa dum haa nder mi wayla haa koofi am jei miyidi malla taaso tomi wala unordu bo woodi kobe wiyata dum blander mi waila haa nder mi wada blendin maajum mi wayla haa kofi am.